Cheñujan kendavati nikua xhetu tutijan ho xhetuu nanuu vanruu, ndaka cheyuján este induu tujan nduni tuu nikua tundavtuu kakutu xhikuan tei ño'o tejan kutu tetuu, teteti chinan tejoño vinti vixhenru kuan undeni koño xhero nuker een na cheyuján, ndu'u ñaña jan ndon nikujan ndei tuni yei este ka'a unajan ka uxijan ho ka o'on kendava xhoko chekoján, vii vetu vetu njuan tuyetun koko nduka tunduku ñono ye'e tuu nduni ku kutu vetu kuu nikudu ndon teján nikua ján voko niño jan vi'o vixhi vitujan kendava tuu njuanduu tukutu chún ndukutu xheto hó netuu ndio cuchi luchi nixhetu kakutu ñaña jan kutuu ñaña chekondu avatu kendavati njiniña yukuu tuu te'í, ti'ó njani tuu kandii chi nonodemin ninjuanen ndavatu naku chichiján taka chichi ndinitu najen, davatuu nikuan njuantu tuu ndajatu xheña xheñatu ndajatuu keñan keñan tinitu xhetuu yajanikuu chokoto chokonrero ján ho choko luchi jan chocorrero xhika tukutu nijuan xhikatu. Ndavitu tukata ñonro novaru ndavitu, ndanuu ndavitu ndanuu kukutu ndana kuku kuinana nduke'e choto tuján njuantu nikuajan taña'a, tu'u kukutu ini veix ndetuu na'a nuvaru nakatu nuu yununru ján kukatu oke nuu ionro jan kukatun nde ukuranta, kutu viluu tujan none nituku viluu ján kuandu xhetuu nduni tunikuan nduken ndavatu ndojo nanitu ndanii nakutu kuina ján, nduu nikuu vee vidujan niko nituu nuko kiditu.